הַדָּא סוּאַל קְבִיר נִגְּוּבוֹ עָלֵיהּ בְּצַבַּט, כִּיּוּ אֶל-סַּעָאדָה כִּתְדְחוּל פִיהּ בְּזַבַּא דִי הַעֲוָּאלֶר וְכִתְקַדַּר תִּקוּן שִׁיָּחִיָּה, וְלָקִין כּנְצַנּ בְּלִי כּוּל פֶּרִיּוֹד עַנְדָּהּ אִיגּ'בִּיָּאתְהָ וְסַלְבִּיָּאתְהָ, דַּאבָּא אֶל-אַטְפָּאל עַנְדְּהוּם טֶכְנוֹלוֹגְיָה אַקְתַר, פְּרַצ' אַקְבַּר לִלְתַּעְלִים וְאֵל-תַּרְפִּיָּה, וְלָקִין בְּנְּפְס הַזְּמַן יִכַּדַּר יִקוּן עֲלֵיהֶם דַּחַק אַקְבַּר, מִן וְסַאיְל אֶל-תַּוְاصּוּל אֶל-אִגְ'טִמַעִי וְאֶל-מֻקַארְנַאת וְקַלַּת אֶל-זְּמַן פִי אֶל-טַּבִּיַּעָה, חַמְסִין עָאם קַבְּל כִּן הָיְתָה הַחַיַּاة אַפְסַבּ, וְלָקִין קָאן חְסַר אֶל-מַוָּארִד וְהַפְּרַצ' וִיכַּדַּר הַסַּעָאדָה כִּן שׁוּנְכּוּ מֻכְתַלֵפ, אַקְל מֻתְעַקַּד וְאַקְתַר פְּסַבָּה, סַעִיב נַעְלוּל מִיִּן קָאן אַסְעַד.